ممكن أسوي ليش لا عشان أجوف الفضاء مكان ما شفته من قبل، أنا أحب <hesitation> اسوي أشياء لأول مرة أسويها… مغامرة يعني.